لو كان عندي الإختيار كنت هفضل التحدث مع نفسي في المستقبل وده لأني ممكن استفيد من النصايح والخبرات اللي اكتسبتها في المستقبل وده هيساعدني في اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الحاضر وهقدر اعرف التحديات اللي هواجهها في المستقبل وبالتالي هكون مستعده لمواجتها بشكل أفضل في الحاضر وكمان اقدر أسأل نفسي عن الأهداف اللي حققتها وإزاي حققتها